बैंक एक संस्था होत है जिको प्रमुख काम राहत है पैसे संबंधित सेवाएँ प्रदान करत है। बैंक लोगो के व्यवसाय के लिए पैसे रखने, उधार देने, लेनदेन करने और काफी सेवाओं का प्रबंध कराने में काम करत है। लोग आपन जमा राशि सुरक्षित करन के लिए बैंक में जमा कर देत है। बैंक इन पैसों को सुरक्षित रूप से रखत है और जरुरत के समय इसे निकालने की सुविधा प्रदान कर देत है। बैंक लोगों और व्यवसाय को स्थिरन लोन प्रदान करत है। इसके बदले में बैंक ब्याज लेत है, जो आपकी आय का मुख्य स्रोत होत है। बैंक चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि के माध्यम से पैसे की लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करत है। बैंक निवेश, बीमा, बचत खाता, एफडी जैसी सेवाएँ भी प्रदान करत है, जिससे लोग विपत्तियों योजना में लाभ उठा सकत है।